Ny tsaratsara izany raha ohatra hoe ampiditra an'ilay zanakao amin'ny bisikileta, dia vao mahatratra erintaona sy tapany izy an, dia ampidirina amin'ilay "tricycle". Ilay izy an, karazana bisikileta misy kodiarana roa aty aoriana dia kodiarana iray any aloha. Dia <hesitation> rehefa zatra amin'iny an, dia mora ampidirina amin'ilay ilay bisikileta amin'izay izy ilay- Ilay izy an, bisikileta fa misy an'ilay kodiarana kely anaky roa eo amin'ny sisin'ilay kodiarana aoriana. Dia mora zatra amin'iny izy an, dia mandeha ho azy avy eo ilay izy.